يمكنك ان تسأل شخصا عن الاجابة، ما هي الاجابة على السؤال الذي يتعلق ب؟ هل يمكنك مساعدتي في معرفة الاجابة؟ ازا كان لديك سياق معين او موضوع معين في زهنك يمكنك تضمينه في السؤال لجعله اكثر وضوحا. <hesitation> هكزا تكون اسئلة عن هزه الشخص.